بتجيب الملابس بتفردها تمام عدل على ال- على أي شغلة مستوية الطاولة ولا أي شي بتبدأ تطويها طويات متساوية أنه لو بلوزة بتطويها بشكل مختلف بتدخلها الكمام تبعاتها وهكذا أنها تنورة بنطلون كل شغلة وإلها الطوية تبعها.